Wallay ngol landol kaa fay onon oɗon kaani landeede ɗun. Minen kaa min mbiyan koddirooje Alla tan. So ngoonga kaa e ɗun hayinii dee, min duu min anndaa. So yawtii anndaa oo neɗɗo walaa ko waawi ɓeydude hen. Sabii ɗii landi neɗɗo anndaa fuu hono jaabortoo ɗi, ayyo.